<hesitation> mam tɛti nɔbibihi sunti koo nɔɔhi som ti ba dɛna niihi bee dunseba n ɛgere buuri buuri sɛla n sɔi la ba ta ɛgera gee ba kan nyaŋɛ ɛkɛ kiŋɛ zaa mɛ. Ti la dagena niihi za'a n ɛgeri kina zi'an n zaa. Ba luberi gɛla wuu niihi n luberi gɛla se'em la. Ba mi ni ubele ba gɛla mɛ ta wɛke ba bala nɔɔ ti niihi me ita. Ba ni han wɛke ba kɔma la, ba doli ba la bala gura ba miŋa me ha wa ta nyaŋɛ mi ɛgɛ bee mi ɛ dia di ba miŋa ba la nɔɔ ti niihi me bɔna. Hu han yeti hu kelum bisɛ nɔbibihi koo nɔɔhi ba de la sɛba n ka gu'ura ba kɔma bala nɔɔ ti niihi mi gu'ura gee ugera ba kɔma. Tu bala zuo la, mam ti'ise ti nɔbibihi koo nɔɔhi som ti ba dɛna niihi buuri koo dunsɛba n ɛgera.